والله ما بقدر أديك <hesitation> كلام حاسم في موضوع التاريخ ده. هو جزء كبير من ثقافة الناس وبدخلك في المجتمع وبساعدك تفهم أنت ذاتك جيت للدنية دي كيف و انت وين في العالم ده وتفهم الظروف الحالية بتاعت بلدك، لكن ما بقدر أقول ليك عندها تطبيقات كتيرة في الحياة العامة يعني حياتك أنت ك- <hesitation> زول موظف ما بتتأثر كتير بيها.